Agnisany le magnatsara le rivotra iegnana izy Io. Antony mantonga ananjy magnatsara rivotra iegnana an, izy <hesitation> magname egna an'ny le zavamaniry zany izy.